<noise> घामके बारेमे याद ऐति की साइद का लगता बहुत ढेर घाम हे, बहुत कर्रा घाम हे, काम करना बहुत कर्रा हे । ई हम्मर शरिर वहके बहुत हि ज्यादा नुकसान करि हम्मर शरिर वहके जरा दिहि, जगा जमिन बंजर करदिहि, कुछु नाइ होइ दिहि जैसन लगता। काहिक घाम हम्मर तहनि बहुत ही नुकसान करना चिझ हे, घामके प्रतिकके सवालमे रहल बात का हे यि हम्मर कठोर शरिरमे लगना, तेज के रुपमे लगना, सहनशीलताके रुपमे हुइना, उर्जा शक्ति बढावा देहना और हम्मर शरिर वहके ज्यादा ति ज्यादा प्रभावित करनाके रुपमे लैसिकत होइ । काहिककि घाम शरिर ओहके ज्यादा ति ज्यादा असर करता और हम्मर शरिरमे स्वास्थ्यके समस्या लैता उहिमारे घाम हम्मर तहिना नाइ मजा चिझ हे ।